المشي مهم وظروري جدا للجسم، أجدر إني أجول إني أمشي حوالي تجريبا سبعتلاف خطوة في اليوم، يعني في الأسبوع يمكن توصل لخمسين ألف خطوة أمشيها في الحديجة أثناء التنجل أثناء الذهاب للعمل، الحركة مهمة جدًا لصحة الجسم ضرورية جدًا.